في ليلة هادية، موسيقار جعد يسمع في لحن غريب يطلع من الغابة، قرر يتبع الصوت لهناك، لجى شخص يعزف على ألة موسيقية جديمة، اللحن كان سحري كل من يسمعه يحس بالراحة والسعادة.